אנה קנפדל tkun ענדי אלכודרה נטיר, חית טיראן קיעט’י חריה קאמל לאלחרכה, נقدر נשוף אלעאלם מן אלפו’ק ונזור בלאيص בעאד פמודה קצירה ונטפאדי זחאם ואנתידאר. טיראן קייחליני נחהס בלקווה ואלמגד’אמרה כל נהאר.